<hesitation> نقدر نسرد الأرقام من صفر لخمسطاشر بترتيب عشوائي طبعا. واحد، اتنين، أربعة، خمسي، اطناشر، خمسطاشر، عشرة، صفر، ستة، صبعة، تصعة، اربعطاشر، اطناشر، تلاطاشر، احداشر، تصعة، تمانية، ستي، تلاتي، اتنين، واحد.